Gl'üzei a cantu, a sübiu, a vulu ënsema a gl'auti e pensu ch'a cumünichën parei ënsëmp a gl'autri üzei d'la famìa e ënsëmp a gl'auti